ما بيحضرنى موقف طريف الحين ، لكن ااام- الحياة دايماً مليئة بال - بالإنخفاض والإرتفاع مثل ما بيحكى المثل الإنجليزى لايف اذ فول اوف أبس أند داونز ، فا مأبى شى بعينه أتذكره الحين ، لكن الله يجعلها طريفة دائماً بس.